सूती कपड़ा दुनिया मा सबसी ज्यादा इस्तेमाल करए जाण वालू कपड़ा च यु कपास का रेशो सी तैयार होन्दु और एक सूती कमीज बणोंण का वास्ता करीब एक दशमलव पांच मीटर से दो मीटर तक सूती कपड़ा कु इस्तेमाल होन्दु